நமது வேகமான உலகில் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத தகவல்தொடர்புகளில் ஐலென்ஸ் வியக்கத்தக்க குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது. எப்படி என்பது இங்கே. அர்த்தத்தை உணர்த்துகிறது. உடன்பாடு, கருத்து வேறுபாடு சில கலாச்சாரங்களில், நீடித்த ம silence னம் உடன்பாட்டை வெளிப்படுத்தலாம் அல்லது மாறாக, வலுவான கருத்து வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தலாம். மரியாதை மௌனம் மரியாதையைக் காட்டலாம், முக்கியமாக பேசுவது மரியாதையற்றதாக அல்லது குறுக்கிடுவதாகக் கருதப்படும் சூழ்நிலைகளில்.